<hesitation> Ndi kam yaa mi laara no ɗum fijirda to babal fijo, gam to a yehi fijirde kam, alaaray no himɓeeji fijirta, no himɓeeji doggirta, alaaray bawɗe himɓe, nden boo a fota e himɓeeji e higoraaɓe e banndiraaɓe maa, a laada ɓeytoro ɗaa.